Haalaji adduna ɗi galda sii ɗi i di jaaha al kadara temeɗe diegon haala e ko fawii. Sabi ɗun woni jon kaa ko janndeeji, taetooɓe annde ɓee njiiti so njaltini. <hesitation> ujunnaaje jeegom ya. Ana ɓuri temeɗɗe jeegom. Hakkunde jooni ka, yoga ina wiya faa ujunnaaje jeeɗiɗi.